Mpɛn pii ndzɛma metaa bɔ ho nkɔmmɔ eyɛ mbuukuu a ebi a makenkan. Sɛ menye obi rek- resusu mbuukuu a makenkaan ho na yɛreka mu asɛm a ayɛ a mpɛn pii no ɔyɛ adze a m'enyi gye ho ara yie. Nna bio, abrabɔ mu nsɛm. Sɛ menye obi reka abrabɔ mu nkɔmmɔ a ɔyɛ a m'enyi gye ho "cause" minya esuadze pii ifi nkorɔfo hɔn abrabɔ mu nsɛm ho. Obi ka n'abrabɔ mu nsɛm kyerɛ wo a, owie a otu wo fo. Bohu dɛ nyimpa no etu wo fo aka ho ntsi ɔyɛ adze bi a m'enyi gye ho paa. Na bio, "Bible" mu nsɛm ɔyɛɛ Kristosom mu nsɛm ɔno so m'enyi gye ho. Ɔma muhu Nyankopɔn no ho nsɛm ara yie, nkyerɛkyerɛmu biara a menntse ase n' me nyankofo n' wɔkyerɛkyerɛ m' ntsi eyi nye nkɔmmɔ a anaa nsɛm a ayɛ a metaa bɔ ho nkɔmmɔ.